Misy enina ambifolo ahay tragno raiky, da e gne olom-be aminay, i ababenay sy endribenay zany eo amine enina amy fitopolo tao eo aby izy roy, i abanay amy endrinay <hesitation> eo amine <hesitation> dimampolo tao lasake eo aby, da e voalohany amy nateraky abanay amy endrinay a <hesitation> roy amby telopolo tao, da e zandriko zany misy gne enina ambifolo, misy e roapolo, misy gne telo amby roapolo, e farane kidy aminay zany <hesitation> a- telo vola.